So tawii miɗo jokkude nguurndam e dow rewɓe ngal, miɗo waawi njiddaade fiyaangu e hoore ngal. Miɗo waawataa waawi ngal kañum fiyaangu sabu fiyaangu ngal njiddaade sabu ngal njiddaade kaɗi sabu nguurndam ngal.